لو كان يمديني إني أشهد أي حدث في التاريخ فصراحة من باب الفضول إني اشهد الفترة اللي كانت فيها الفراعنة ومدى قدرتهم على إنهم يبنون الاهرامات وإنهم يحفظون على الاثار وينحتون في الذهب وفي الصخور. بدون ما يكون عندهم اي تقدم في المواد اللي هم يستخدمونها